Miasa be amiko ny mailaka amin'ny sehatry ny asa ary tena mandefa maro aho. Mety folo eo anatin'ny iray andro. Ny mailaka manokana kosa tsy mandefa mihitsy aho fa aleoko tonga dia miantso, na rehefa misy mandefa amiko ihany izay aho vao mamaly.